أأأع بحب موسيقى كل انواع الموسيقى الصراحة البروكريسيف, البيانو, الويلت, الكمانجا أععع الروك, السكسفون بحب الحاجات دي لانها بتبخليني مبسوط وبستمتع بيها وبتبقى ممزجاني